Lo que han nik'ux han niloq' comida por cuando han kinkamana han kinkamana este lo que es janaj poh ni saach aproximandamente nisaach unos setecientos ochocientos quetzales o más lo que niloq' nicomida porque como han kinkamana nib'an lo ques ni almuerzo nisaach que ochocientos porque tengo que niloq' nicomida porque como man ruye' ta tiempo wahchin en lo que es nwa'a entonces lo que han nib'an lo que es nicena uche' si ya nib'an cha chi nupaat jum pa' n'ila la cuando han nib'an cuando nib'an nicomida menos porque han sé qa mood nb'anam distribuir lo que es nicomida porque por ejemplo tiloq' cosas sencillo reh man nisaach k'ih por ejemplo wula mood nloq'oom sa kinaq' sa kinaq' man k'ih ta tz'aak va ruu' sa maloj en lo que es la cena man k'ih ta nqasaach y lo que es mi almuerzo nisaach juntz'ip más va la comida lo que es qak'uxb'al juntz'ip más tz'aak aveces tz'aak quince aveces tz'aak veinte entonces cuando wula fresco acompañado tz'aak veinte entonces tengo que nwilan han Junpa' y junpa' meeya tengo que nye'eem koon reh kiwa'a taq ak'on tengo que wilam jun pa re' q'aman qa han han la diario diario niq'anqa cien keetzal reh wula mood han wula mood niloq' nuk'uxb'al como han kinkamana janaj q'iij re' tii joonera tii niq'anqa nupan niq'anqa nujugo y reh yahal q'iij niloq' nuk'uxb'al normal ko reh cena nib'an aproximandamente reh janaj poh han nisaach reh janaj poh más de mil cuatrocientos de lo que es comida porque niloq' comida desayuno almuerzo y cena lo que es la ixib' tiempo reh comida entonces casi nisaach mil doscientos reh janaj poh porque han nuloq' nicomida lo que es almuerzo y lo que es desayuno y cena uche' si nib'an pan más sencillo y n'ila juntz'ip más económico entonces man nusaach ta más re' aka reh nuloq' comida nisaach qa ni seiscientos quetzales y de lo que nib'an casi similar cien keetzal menos de lo que han nib'an entonces cuando han nib'an la comida nisaach cien keetzal menos a lo que han nisaach porque como cuando qaloq' la comida re más n'ila entonces en total reh janaj poh nisaach mil doscientos mil cuatrocientos Porke nib'an disminuir lo ke re' nicomida e como por ejemplo ro'ntii ke han ya han wulkiim cha de vacaciones entonces ro'ntii si ni sach menos ni sach mil quetzal porke este ee onteera nik'uxb'al han nib'an re' tii jonre tii hast onteera las ixib' timpeo de comidas cunado han kinkamana wuche' si nisach mas porke ru'uum tengo ke ntojom ntojom lo ke es ni pasaje como han nib'an viajar entonces ni sach maas de lo ke es en cambio ro'ntii si sach menos porke como ya hace naj poh ke han kinkamana naq nisach naq maas y ro'ntii ke han wilkiim de vacacion nisach menos aproximadamente ro'ntii nisach como mil mil quetzal porke man cha ni sach ta lo ke re' pasaje wach nada mas nik'uxb'aal y lo ke es ke han nb'anam utilizar aveces ke han nb'anam utilizar reh nwajaam nk'uxum algo naj nimunil pero man cha re' ta tanto como jan si ni sach durante janaj poh cuando kinkamana porke cuando kinkamana tengo ke nk'amanka ni pasaje reh jonre tii tengo ke nk'amankakinkamana jornada jonre tii y jornada reh tarde y como entonces ni kamaniik ki'am jornada entonces si se me complica juntz'ip pero si ni sach algo reh meeya en lo ke es ni comida tonces ni comida si ni sach re' la presupuesto de mil cuatrocientos y la Ro'ntii ke han wulkiim de vacación cuando han ni niloq' cuando han niloq' nisach mil cuatrocientos y cuando han nib'an mil mil nada mas